Nangwṵ mi̱ biyye de̱ cire̱ she̱ shi̱i̱r di̱i̱n, mi̱ nyim bwiye ndewo di̱ye̱l me̱, fo̱no̱ yaa me̱cce̱ le̱ she̱ na tuu maashi̱ e̱ di̱ yum a fim e̱ di̱ yum a fim. Me so ti̱ng lamki̱n faaki̱n di̱, yaa meccel le̱ she̱ a dure mi̱ yaa̱l she̱, ti̱ng ta naal she̱. Diin nwe̱na Kanadi̱, rab nwena le̱bdi̱r re̱ nyi̱karkin, bi̱raab shel ti̱me̱ sum shi̱nṵm nunge, bi̱nnaar re she ka be̱ mu lam nte̱e̱ she̱l nyi̱karkin a sang shi̱ de̱ di̱ mangke te̱ndi̱ shi̱ nwe di̱ yang de yang nyi̱ye̱ke̱l mo̱, mangke̱ di̱ nyi̱ye̱n Kanadi, wo̱ro̱ de̱ daa yṵm a fi̱m ne̱ me̱, kuwokin tu̱u̱ maashi̱ e̱ mu̱ so̱ bwo̱ị. Fo̱no̱ mi̱ dol dol ko? kuwokin wṵ mi̱ maake̱l she̱, mi̱ nyim to̱k di̱ shi̱ kuwokin dṵro̱ bwang nyi̱nṵm ti̱ye̱ nyine diyen ne̱ Kuwokel me̱ di̱ shi̱ BKuwokel she̱ bwe̱l we̱ro̱ mi̱ kuwo ti̱ng mi̱ so yaa mecce nang wo̱lsho̱ wṵ. Rab e̱ she̱ sai bwe̱l nye̱ wṵ diino to̱k do diye she̱ shi̱ ma. Nyi̱ bi̱raabo̱ shi̱ Ba she̱ na ta ke̱e̱di̱ di̱ so̱ nyi̱ ko nyi̱ bi̱raabo̱ nyi̱ do yaa me̱cce̱l te̱e̱ nyi̱ne̱, na Kanadi na nyanne̱ na yim ne̱ bi̱li̱ng, na mangke̱l ye̱ nyi̱ wani̱ nyi̱karke̱l ni̱bi̱ ko̱ ke̱e̱dṵ mi̱ ye̱rke̱l kumo̱ ti̱ng mṵ shi̱ra shi̱ra di̱ nyi̱ kun di mi̱ yang nyalke̱l dṵro̱ maa keedi waro̱ shi̱ ma wṵndɪre̱ nang mṵ nwe a fṵnṵng. Na nyi̱ di̱ ka cer di̱ ta ke̱e̱di̱ mi̱ yang yerkel mo ka wani̱ nyṵwo̱ nyii Maa ka mangke̱ nyṵwo nyii Maa, mṵ nyṵwo̱? Na nyi̱ cer di̱ bi ni̱bi̱ to̱m di̱ we̱ni fṵnṵng diine̱ te̱e̱shi̱ so̱ di̱ Dam baba. Nyi̱ ma nyi̱ rab fang di̱i̱n Dan baba, Dan baba she na mi̱ye̱ ko fṵnṵng to di̱ shi̱ dṵro̱ mi̱ saakel ke̱e̱di̱ ko a durshin o̱ kar ni̱bi̱ fṵnṵng ko̱ mṵ yang bi̱ ni̱bi̱ kadi̱we̱di̱ sai nye̱rnɪn shi̱i̱r adure nyi̱mkel yim ne she yaa me̱cce̱l she̱ na Fi̱rashe̱re̱. Na Boloro, na Sane, na Kawusa, na Wasa le̱ shiye̱ na ti̱bshe̱ nyiye nyi̱ yim din a ti̱me̱l nṵbṵ Maa kar di̱ nyi̱m shi̱ne̱ na kanadi̱ na kuma nyanne̱ na wṵ mi̱ ta kiyerkel mo. She̱l she̱ she̱l ni̱bi̱ kar mangke̱ mangke̱ te̱ndi̱ shi̱. mangke̱ te̱ndi̱ sẖi̱ diyen ka dik shi̱ bwe̱l mo̱ yang cer lo̱o̱ yang a lo̱o̱ bandi̱re̱ yaa mo̱ faa mṵ so̱ wo̱m mu̱ te̱myo̱ fiida we̱l fi̱i̱ daam di̱ mangke̱ tṵṵ mṵrni̱ ware̱ ke̱e̱bi̱ nyiye mo̱, mṵ ke̱e̱bi̱ nyiyel she̱ ken ke̱e̱bi̱ ke̱e̱shi̱ mṵr ku̱ne̱ de, mṵ kuwo di̱re̱ be di̱ nkel shi̱ kuma nunde nwe̱ nte̱m fiida ko̱ wṵ na ki̱na nai̱ e̱ di̱ nyi̱ye̱ dṵro̱ we̱re̱ di yaa di̱ yaa di̱ shi̱n, Dṵkṵm le̱bdi̱r wo̱ro̱ ti̱ng mi̱ so̱ Yamba ne̱we̱ di̱ nta de yaa me̱cce̱ di̱ shi̱n, fo̱no̱ mi̱ do̱l do̱l fo̱o̱r diin kati̱n kwaan nwe̱, mi̱ so̱ mi̱ we fṵrṵngshi̱ mṵ fṵrṵngshi̱ ti̱ng di̱ mmaam fo̱no̱ we̱na bwe̱ndṵ fo̱o̱ro̱ diine mṵ yang kati̱ki̱ne̱ to̱ shi̱i̱r kar a sang Yamba cum cire mṵ ka yo̱tti̱n nunge na te̱ti̱me̱ na kuwo ni̱bi̱ di̱ mu yang kuwokel dṵro̱ mu̱ yang so̱bke̱l yaa me̱cce̱ she̱ kwangshi̱n na mṵ, mṵ nyi̱mti̱n di̱ di̱re̱l Yamba, mṵ tangka kṵṵrashi̱ a fi̱m ne̱ mṵ so̱ mi̱ ti̱ng yaa me̱cce̱ nang we̱l kayyom ke̱ro̱ Di̱ shi̱ tṵṵ nangwṵ mṵ bikkel ye̱ de̱ dṵro̱ mi̱ kṵu̱rashi̱ mi̱ bwang nangshi̱ di̱ shi̱ bwe̱l ye̱ ko̱ wṵ de we̱ di̱ye̱l me̱ te̱e̱ nyi̱ne̱ diin. Yamba cek shi̱ne̱ wo̱lsho̱ cum yamba cek shi̱ne̱ wo̱lsho̱ cum nwe̱na dir ke̱e̱di̱ ye̱re̱ de̱, dir ke̱e̱di̱ ko̱ro̱ bṵlto ki̱ni̱ng we̱ fṵm ne̱ me̱, so wṵ mi̱ yaal me̱ nyi maa Kanadi na bṵtti̱n, Yamba yang kung di̱re̱ din a kam ne̱, nye̱ dṵro̱ di̱ye̱n yang bwang nye kṵlo̱ku wu̱ be̱ yang shu̱u̱ru̱ngki̱n dir ke̱e̱di̱ ko̱ro̱ bṵlti̱n ki̱ni̱ng nwe̱ fṵm ne̱ me̱. Nyi̱ we̱ katin fo̱o̱re̱ she nyi̱ ke̱lke̱l Yamba kaa bune nyi̱ne̱ nyine̱ di̱, di̱ye̱n di̱ shi̱ dṵro̱ bwang ti̱ye̱ a sang nye̱ bwang nyi̱ kṵlo̱kṵ she̱, dure te̱e̱, mi̱ kuwoshi na mi̱ yang kiyeshi kiye de̱ di, mi̱ kiye ka bulbu nyi̱ bi̱i̱ne̱ di̱ wṵ maa nyi̱nu̱n yi̱karki̱n bwe̱ndu̱ nyi̱ faam she̱l tṵṵ dakṵm dagme̱ ki̱ni̱ng nyi̱ di̱ shi̱ne. Mṵ di̱ kuwo dir ke̱lle̱ she̱ di̱ ta we̱ cere, so̱ nyi̱ maa kanadi̱ na bṵtti̱n maa kanadi̱ bu̱ttɪn di̱ye̱n mṵ yaa ki̱ye̱m mu̱ faa bṵ shi̱i̱r kari̱ng de̱ yatti̱ cii de̱ mwi̱ye̱ mṵ so̱ du̱ro̱ nkṵwo̱ nyi̱karke̱l me̱, dṵro̱ fang di̱r maa bu̱ nangshi̱, mṵ ka di̱re̱ maake̱l di̱r, maake̱l di̱r shi̱i̱r mangke, na shi̱i̱r nwe̱ di̱ mṵ yang nyi̱kar di̱re̱, na mṵ nyi̱kar ye̱ bṵ di̱, mṵ nyikar nyi̱kar ke̱e̱shi̱ di̱re̱ kar bṵwo̱l nyi̱karki̱n, di̱r ke̱e̱di̱l mo̱ ko̱ kwangshi̱. Yamba di̱ shi̱ nyṵwo̱ke̱l ke̱l di̱re̱, Yamba di̱ shi̱ ciikel di̱re̱, Yamba di̱ shi̱ kung di̱re̱. Bwe̱l ye̱ ko̱ Yamba di shi̱nṵm barka. Ka mi̱ de <noise> wolsho di̱ kam ne̱ be̱e̱bi̱l me̱, ke̱e̱shi̱ di̱re̱ be̱ de̱ bṵwo̱ naal she̱ yaa me̱cce̱ di̱.